Oire vaoia va reoreopara vao oa vosia ragai pusiko touva voari tuariri osio ragai toupa akova vaio nivaraia ora aite. Ragai tavi pasivo oisio varutua vao vosia vokaparivo vegoaro uva eakearavi purapari ou. Oara vurutu oara purapari vere uva eake vosia vo ukova ora vo vegoaro, vo viavia ia vao osiosa toupa ruiparutu ieva. Ragai tavipaive oisio auoro avau vore vegoaro vanisia avau; iravu upoavoi rava karerai roruivo evara aiopaiovere evara uvare toua eva vo ragai vearoa toupa akovaio taporo. Vao mipa vao raga oaravu pa oisisia uvupai ra vokapa. Uvare osia uvuipai ra oaravurutu oupa vara o pa mipaparaepao eisi osia vo vegoaro ieva eake vatario oo ue eravu sovara ia uturavere ragai tapo avaroi. Rataporo vokavoi oeakeravi arao oa rapa mipaparuepa oara aupa <hesitation> osia aue vokepi eripa vo vegoaro, ara purapa oevara oo eakere tarapavere kepara purapavere oo eakepa mipaparavere uva eake auero nitupa mipaparavere, varao oarapa mipaparae pao auero rutui evara oaiava vao mipa ragai varo varao pa.